افضل اعمل خمس ايام بالاسبوع، كل يوم ثث ساعات، على انو اعمل يوم ويحد بالاسبوع خمصطعش عاسة - لانو من اعمل ثث ساعات باليوم غاح تكون عندي مثل الروتين بينما لو اعمل خمصطعش ساعة غاح تكون اجهاد علي كلش قويي، وهذا الشي غاح يضرني، يأثر على نومتي، ويأثر على قعدتي ، ويأثر على يومي بشكل عام